Yah, e koafa hiborosy nify zegny môkany tsy maintsy mampiasa dentifrisy e, de <hesitation> kobagniny tsara malô izy de avake aminjay kosehigny i jiaby, alôha, agnatiny, ambony, ambany, de <hesitation> kosehigny tsara ny tegna tsara mandritry ny trois minutes e ozy ny dokotera an de zay vao izy ki- kobagniny de madio tsara.